Afaka tanterahantsika iny amin'ity taona ity! Tsy izany mantsy fa nangataka fisondrotan-karama aho efa elaela izay dia nivaly ilay izy androany. Dia neken'ny lehibeko koa moa ny andro tsy fiasana nangatahako tamin'ny ity taona ity. Amin'ny faran'ny taona any tsika afaka mandeha raha ohatra ka mifanojo ny fotoana tsy hiasantsika roa! Fa omany dieny izao ny fitaovana mila entina, ny akanjo.